أول طريقه أحسن طريقه نكمل بيها نهاري نتفكر حاجات الباهيا لصارو في النهار، نهار هاذيك كانو حاجات الباهيا كاو، حاجات الخايبا كان تفكرتهم نحاول نعطيهم تبريرات و لا نعطيهم حاجه تصلحهم <hesitation> و كاو يعني نسمع قرآن و نرقد.